نختار اني نتحكم فالماء علخاطر الماء هو اساس الحياة و هو اهم حاجة باش الكائنات الحية مهما كنا احنا كعباد الحيوانات الزراعة الاراضي تحكم فالماء يخليك انتي دوور الماء منين يجي تنحي الجفاف تنحي الفياضانات تعاون حياة برشا عباد